तनव कहन से मान्सिक और शारिरिक रूपमे थकानको महसुस होनो हए । तनाव जब मनै दवाव चिन्ता और हरेक काममे आनबालो थकान नै तनाब हए । थकान शारिरिक रूपमे फिर देखा पडत हए जैसिकी मुटुको धडकन बढनो मान्सपेसि तनाब होनो कचनिधा होनो एक दम तनाब तनाब शारिरिक रूपमे एक दम कमजोर होन तनाब से हमर कोइ भि चिजके निर्णयलेनके गाह्रो असन्तुल बनानो फिर तनाब हए । बहुत तनाब और शारिरिक अस्वास्थ्यताके कारण से शरिरके हानि पुगा सकत हए । जधा लम्बो समस्या से अथवा जधा लम्बो तनाब से मनै के विभिन्न किसिमके विकार अथाव घात जैसे रोग निम्त्यानो हए ।